د پاکستان پخلی ډېر خوندور او مختلف ډولونه لري. دلته خلک اکثره مصالحه‌دار خواړه خوښوي چې د هند، منځني ختیځ او مرکزي اسیا له اغېزو جوړ شوي دي. د بېلابېلو سیمو لکه پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا هر یو خپل ځانګړي خوراکونه لري. کباب، بریاني، نان، دال او د غوښې خوراکونه ډېر مشهور دي.